जू मांस च न जे जे बुदीन हम हैमबर्गर बणोंदा जू मांस च वे ता हमुन क्य करूण की तरह तरह जू जड़ी बूटीयां च वे मिश्रण दगड ध्वूण च उ अच्छी तरह से अ वे अच्छी ध्वे के वे मैरिनेट करके करणा बाद वे ता ग्रिल करोण ग्रिल कोण मतलब की वे पीषण च ग्रिल कोण मतलब सुख़ोंण च वे त अर फिर वे पीसी त न अच्छी त जुड़ त अ जे बुदीन क्य उ जो हम वे खाला त वे बुदीन हमू तै नुक़सान नी वोलू